एक छुटू सी व्यापार शुरू कनू कूणे हमथे। कई चीजो विचार कन चैंद। पैल त हमथै अपडू मन पंसद दिखण चैंद की यू रोजगार हमकुने सही च। मार्केट मा वीं चीज कमी चा। मांग चा। कि नीचा। वेकू उद्देश्य दिखण चैंद। लक्ष्य हमरू क्या चा। लोंगों दगड हमर संपर्क हूनू चैदा। व्यापार नाम चुनण लैंसैंस अनुमति लीण। आदि